Karazane vorogny colibri, aigle, martin, pélican, a <hesitation> ino koa moa izy igny, flamant rose, ankoatran'izay corbeau, <hesitation> pigeon, papango.